Kādañ dvī í íkovíko vk kuia viko kuiá nte kuētsí jan ne o kāda ío víko kuia íꞌa ngo ne dɨv á ma ne kadá katan ntée ne kda vꞌꞌavi kuii ñu ɨn xúꞌun m ñódotɨ dódo tɨ́ ne tsí kuetsi dɨ kādā ño jáꞌa ne ii dvi dódo tɨ́ ne kuiin ne ntɨꞌɨn xúꞌun ne kada tuu ní ne ntɨ dɨvi mllúún muliuun ku n káda tú ni ne ntɨ kɨtɨ ne káda dɨvi natsiꞌo tɨ ne káda kada tūɨ ni né ntɨ muli te ne zaꞌa saꞌa chiliansu ne nañata ñu ne ank káda ntiko ñu ne káda dɨvi káda kadā váꞌañu ntɨ́́ xáꞌa iv kādádɨvi káda kai e nɨkádava kai ne nɨ kādā i kuí kutu ni ne kada kāi ne ntɨ ne kutu ní diꞌ a ros kutu ni kúntee taꞌan kakuntée táꞌan ne v káda neé vi káda kāji né ntɨ ne kdakata ntée diuꞌun ne ne káda dɨvi kadā ío kata ntée diuꞌun ne kikáꞌin ne ntɨꞌɨn reufrescú ne káda dɨvi kōꞌō né ntɨ ne káda kāji né ntɨ ne váꞌá xā i kādā i kata ntée diuꞌun ne niꞌi mate ɨn kilu dvi ɨn kilu pastel ne tsí kan kaji né ntɨ. Kāda iō vko víko i miꞌi kɨꞌne ntɨ ne dukā duvi ntátáji ñaꞌa kainé ntɨ kada tu ní ni ña kada ña kadá kaꞌní ni ñá ɨn ntɨɨ kachī ne kada tuu ní ni ñá vvi kan ntú tɨ ne vi suun ña saꞌa ne suun ña aꞌa aꞌ kuēꞌe aꞌa kuēꞌe ne dvi tsínka suun ñā kāan ntú tɨvi invi vi nu ntɨɨ kachi kakūnúu kantú tɨ ne káda dvi kada kajini ña ne váꞌá dāi kāda ñaꞌa kāda nantío ña kaíni ñá í ntákaꞌan ña kúñu gíchi ne dɨvi nathīꞌó ne ñá ni dɨvi ni horno náchio íni ñá vi kúñu tɨ ne ꞌnakatsin kādá kaꞌní ni ña kɨtɨ ntɨɨ kathī ne o ntiꞌyu ne dɨvi káda nakatsi ne ña kúñu ne kádadɨvi dāꞌví ni ñá dɨvi aꞌa gua jiyu kɨtɨ ua jiyu dkú daꞌvi ni ña kúñu tɨ ne káda nakɨ̄ꞌví ni ña tí orno ne káda tsīꞌo káda tsiꞌo ne ni ñaꞌa ne dɨvi ntiko niꞌnī ñá ni ni aꞌa guā jiyu ni dvi úvi áꞌa ꞌ aꞌa kui ne daɨvkádachiꞌnī ñá dɨvi dāꞌví ni ña kúñu ne. Kúñū tɨ́ ne káda tsiꞌnī ña orna né kada kainí ña kadā itsio ne da kan ña ne ádaváꞌáda i váda íntádai ña ne íkoꞌo nē ña ne ámane váꞌ da míꞌī ntátá ntéé ña ne koꞌo ña kafe ne o koꞌo ña rufrescú o kadā váꞌa ni ñá ntute ntute jama icá vi ntte ntedv dkantte intákaꞌa ña nedvnariarii nví dv tsígan kadā váꞌa ni ña kóꞌo ña ne dv váꞌáda ítsígan ntádaji ña ꞌa ne kada ñaꞌ n d aekda ña kái ña xuun ne xúꞌun vi kāda ña káji ni ñá tsiga né kada néé kaꞌní ni ña ɨɨn dontɨkɨ́ kādá kaꞌnu viko viíni ñá ne ɨ vikokaákaꞌan chá o vkviko āgosto o vkviko dɨꞌɨgogodā lupe ne kādā ntadi nī ña kaꞌnu ne kaini ña kaꞌní ni ñá ɨn duvi do ntɨkɨ́ vi o dv ɨɨ kūtsí vi dɨvi kádá kada tuu ní ne ña muli tɨ́ ne kada kmuli cuaa vi o kāda nántio kaji ñá ne muli túun kakái nī ñá nī kúñū kutsi i. Ne tsíkān nté ɨ́ kada tuu ní ni ñá ne dɨvi komo an iꞌa ne ñuú ne ntɨ ne giní ne ntɨ̄ꞌɨ́ ntɨ kui ñaꞌa ɨ iní ne ntɨ ññaꞌa ne ntɨ ne ntákaꞌan ne ñá ni ne ntɨ́ ne dɨvi doko kɨ̄ꞌɨ́n é ntɨ doko kɨ̄ꞌɨn né ntɨ kɨ síi ne ntɨɨ kɨ ntíkon ne ntɨ kɨꞌɨ ne doko tai ña kájí né ntɨ ō mí nakóo krusi mí na ntánasɨ̄ɨ ñá krusí o mí kuekuia o ntií ka ne dɨvi kaini ña xuꞌun ne ꞌdava ña ne kái ña xuꞌun ntú saꞌa muli túún o muli cúan káinī ña ne dukuān nántátajini ñá kaí né nɨ ne doko dvi dokoo kɨ̄ꞌɨ́n né ntɨ ní ni ña kɨ síi ne ntɨ ñaꞌan adadvdoko taini ña ne tsíkan nátajini ña iꞌa.